أنا بفضل أقضي حياتي كشاب بالغ مرحلة الطفولة حلوة وليها ذكرياتها، بس كونك بالغ بيفتح لك أبواب كثيرة تقدر تحجج أحلامك تستقل بنفسك وتعيش تجارب <hesitation> متنوعة، كل مرحلة إلها جمالها بس البلوغ بيعطيك فرصة تنمو وتطور تواجه تحديات الحياة <hesitation> وتشوف أج- أشياء جميلة.